Ayemongueta ai yave aesa ye ñemopira pitaave o narä jei supe va yae jaema ou vi añemongueta oimeesa keee o kooo serovai oï narä jauvaerama oïva se mo yeucaiñoma aesa aï je.